<noise> Hitako, nizaha i film nozakainao io zaho, de aha de karaha notantarainao ananjy si raha, de mampimehy any sady tsara any e, ingahy le hitanao le, le rôle le fa <hesitation> saika matin'ny deba tamy voalohany igny, hay afaka i kaiky sy maty aby fa lasaka tagnaty rano foagna de avy akeo vao nisy nagnavotra.